Da afaky atao soa i zay ka da afaky atao soa, misy gn'olo zay mitakatsy i kita io, agny ny raha takariny lafa tsy takatsiny ny kita amin'ny vola atoy da mety angaminy avao koa zay I.